Raha amin'ny fotoana fatoriana, araka ny- araka ny fahasalamana zany de tokony adiny valo adiny fito no matory, aminakahy manokana izy <hesitation> manahaka karaha zay avao amin'ny nenakahy adiny valo, adiny fito zaho matory.